बेलचा एक लंबी धातु की छड़ी होवे और एक चौकार या आयताकार धातु के शिर पेड़ से बना होवे। ब्लेड के शिरे पर धार होवे जो जमीन ते आसानी से घुस जमे। बेलचे का धारवाला शिरा जमीन मा दबाया जावे जब तुम बेलचे को जोड़ते जमीन मा दबांगो तो ताके धड़ से जमीन की ऊपरी परत टूटने लगेगी। एलिए जमीन के कंकरो या मिट्टी घास को कट्टा या तोड़ता है जातें जमीन मा एक गहरा गड्ढा हे जावे। जमीन मा बेलचे को घुसाने के बाद हैंडल को ऊपर की ओर झुकाकर या खींचकर वये खोदने का काम करे। जब आप याये खीचेंगे तो ये टूटी हुई मिट्टी या कंकरो को बाहर को और खीचलाये और गड्डो को गहरा करता रहेगा।